والله الثقافة الأمريكية متنوعة مرة فيها خليط من كل الجنسيات و وكل الأديان، <hesitation> وأهم شي عندهم الحرية الشخصية والنجاح، يا أخي اقتصادهم مبني على المنافسة وحكومتهم، ديمقراطية، والرياضة جزء كبير من حياتهم، خصوصا ال <hesitation> كرة القدم، والباسبول.